الحب والاحترام ما يتوصلوش على بعضهم ما ننجمش نحب إنسان وأنا أساساً ما نحترمش وما ننجمش نحترم إنسان لا نجم نحترم إنسان من غير ما نحترم المحبة ما تنجمش تكون من غير احترام ما ننجمش نحب شخص ما نحترمش وبالتالي نفضل اللي يكون فما حب واحترام معاه ما يحترمني الشخص وهو يكرهني ما نعرف مستحقين المحبة.